Alura a ie diversi tipi dë turte: ël gatò <hesitation> ël budino, i biscutin, la turta a la ciculada, la turta a la crema, ël tiramisù <hesitation> d'autre coze saurìu propi pa